طبعا اصل الكون الله الله هو اللي بدا كل شيء هو اللي خلق الكون وهو اللي خلق الارض هو اللي انشا السحاب وهو اللي جعل هذا الكون شيء لولا الله ما كان هذا والله هو الموجود من الزمان هو اللي صنع كل شيء وهو مالك الملك فهو اللي اوجد الكون هو اللي اوجد البشر واوجد كل الاجناس.